﻿شخصيا لا أؤمن بالأشباح ربما هناك ناس يؤمنون بها بسبب أحاديث أو حكايات أو عادات لتلك المنطقة أو ربما خرافات أصبحو يصدقونها. <hesitation> و ربما <hesitation> هناك من يؤمن بها بوازع ديني و هناك من يؤمن بها بوازع تاريخي و توارثا عن الأجداد. <hesitation> و هناك من لا يفعل ذلك و لا يؤمن بها، لأنه يعرف بأن الأشياء الميتافيزيقية من غير ممكن رؤيتها، و بالتالي هي كلها خرافات و لا يصدق الا بما يبرهنه العلم و ما يجده العلم <hesitation> ملموس و مبرهن و يمكن لمسه و إثباته علميا.